نعم، التعليم مهم جدًا للمجتمع لعدة أسباب منها تطوير المهارات ويزود الأفراد في المعرفة والمهارات اللازمة للعمل والمساهمة في الاقتصاد، كمان يساعد التعليم على تطوير الوعي الاجتماعي والسياسي، وكمان يساعد في تقليل الف- الفقر ويزيد <hesitation> من فرص العمل والدخل، ويشجع على الابتكار وتعزيز التفاهم بشكل كبير.